<hesitation> طبعا انا انا افضل ان انا اروح في رحلة مع جوزاي لاني انا خلاص رحت كل الرحلات مع أصدقائي وكانت رحلات حلوة وجميلة لكن دلوكيت نفضل انا نروح مع شريكي ومععع ابنائي، ونطلع نفسحوا العيال ونودوهم أماكن بيحبواها، ونطلع نروح أماكن جميلة وبتبقى أجواء اسرية حلوة بصراحة ف الرحلة داي. فاكيد هتكون افضل بالنسبة لما نططلع رحلة مع جوزي وعيالي لانو احنا وبنفسحوهم باحسوا ان احنا مبسوطين.